من أني نتكلم مع الحيوانات وإلا تكون عندي المعرفة بلغات الأجنبية كلها نختار أن يكون عندي معرفة بلغات الأجنبية كلها أكثر من أني نحكي مع الحيوانات لحقيقة عندي فوبيا من الحيوانات وأنا نخاف منهم ونفضل أني نتواصل مع العباد أكثر ونفهم الحاضرات أكثر ونفهم الأشخاص الأخرين أكثر حتى هذا كان يجب أن يتطور ونصر فيه على التطوير.